मुवयो आपले जेवोन्न शिस्तिं एकत्तांय करतात। पहिले सुवातेऱ काइ मुवयो जेव्नाची सोद कोरूंक। बहैर सोर्तात जेवोन्न मेल्ले उप्रांत ते आपल्‍या घोर थावं। जेव्ना लागीम् येवपाचो मर्ग मार्कर करतात हे समार्गांत्लें। हेर सग्ग्ल्यो मुवयो जेव्ना लागीम् वचूं ते जेवोन् न एकत्तांय। कोंरून पोर्तून आपले घोर वेतात अनि थय दोवोरतात वो। वावऱ तिम् एकवोटानं आनी एकमेकाच्या सोहोंकारां करतात।